أول حاجة بشوف المشكلة جايه من ايه اصلا ، هل الراوتر محتاج إن أنا افتحه وأقفله تاني معلق بأي شكل ما ، هل <hesitation> أنا مش دافعة اشتراك النت أو في حاجة معينة اصلا مخلية إن معنديش نت ، ولو اتأكدت من الحاجات دي ببدأ ان أنا اشوف الموبايل بتاعي هو ليه مش عارف يوصل للنت ف ممكن إن أنا أقفله و افتحه ولو ده منجحش ساعتها بقى إن أنا ببدأ أفتح من الرصيد بتاعي